באש תכון צצוּרא מזיאנה לשי שח'ץ אול חאגה כתכּתאר אלדו, יכון מזיאן, אלאדאאַה תכון טבעִעִיה וּמן בלאצע מזיאנה בחאל אלדו דיאל אשמש פי וצט אנהאר, ולא דו חפיף מן אלשבּיכּ, מןבעד כתחאוול תכּ'לי אלח'לפיה בּסיטה וּמתכּונש בזאף דיאל אלצדאע, כתזיד תקרב שויה חדא אלכּאמירא, ואכּ'ירא חאצ תכּ'לי אלשח'ץ מיחסש בּלתותּר וּמתנסאש תכון תאבר באש תצוערו ומאי.